Ошхонаи Белгия бо таъмҳои махсус ва маҳсулоти босифат маъруф аст. Аз хӯрокҳои маъруфи он фритес, моллюскҳо ва шириниҳои белгиягӣ, мисли шоколад ва вафли мебошанд. Ошпазии онҳо омезиши фарҳангҳои фаронсавӣ ва немисиро дар бар мегирад.